Ngom kare ge ulang tahun nage ngom biasa gahi boso kene se so guro gosi, rasi ngone fo kafo ona gosimo rimoi bolo malofo ino la waca syukur, sedaba lahi doa ngone na ahu ne ena tagi loa se banari.